Gny karazan’ny lapoaly haiko zao, misy gnazy fanendasa friry, na atody regny, regny lapoaly fisafisaky regny. De misy koa le gnazy saba regny le somary, ohatrohatran’ny koveta regny paoziny de anendasa mofo, de anendasa kafe na voanjo regny. De ny karazan’ny kaseraoly haiko koa zao le gnazy famana rano, de misy koa ny sasa fiketreha regny haricot vert na kida regny.